<noise> Gny kolotsay mampiavaky gn Belge koa zao da gn resaky olo-matanjaky. <noise> Tena matanjaky be gn'olo ao taranaky Viking. Da reo ko manao teny frantsay. <noise> Da reo tia mihina frômazy. Tia <noise> mamboly. <noise>